annini <hesitation> malanin kessuma shanan akasisun yaani tarajiu worr kinki dufte yaani ant jiffeti kubbetet won durra won an ito <hesitation> sagale bitaa sagale <hesitation> an deke bitinen sagale yaani one hour sun kas dandete ana bichatte inaman kun ana nnyate ana gammad sun bitaa. sagale dursan midan bitaa ,midani foni won tan kullin midanif mutusi bite wame haraka won haraka bichat wame yaani midan kan dabe mpishi wame dabe malan rawodet supu daba, supun maan dib hinkabdu midan kan wosupuan nnyatu jarkun.